Yai <hesitation> iporuta tarakaka yave ñanoita korepoti jare yande tupapire ikavita oï esa mbaeti yave kua ñanoi gara kua kia ipuereoiporuka yande yande yaipotavae esa mbaetiko ñaneretape ñai, iru tetaéko ñai jaeramoko opata mbae yandetupapire ñañono kavi ndei yaja mbove keti